هل تفضل أن تكون فنانًا كوميديًا أم راقصًا مشهورًا؟ ولماذا؟ بفضّل أكون فنان كوميدي، عشان أفرّح الناس وأشوف الضحك يملا وجوههم الضحك مثل الدواء، يعالج الهموم ويجمع القلوب ويخلي الحياة زينة أما الرقص، فهو زين، بس الضحك يلامس القلب مباشرة ويخليك تحس بالسعادة مع الكل